әйелді сымбатты ер азаматты қуатты етуге сеп болатын қоспалар қазір белсенді қолданылып келеді
олардың жарнамасында саулыққа берер ерекше жағымды әсері туралы көптеп айтылады
денсаулықты нығайту үшін белсенді қоспалардың қандай әсері бар
бұл пендеміз ғой ток шоуы және оның жүргізушілері олжас сайлаубекұлы және гүлнәзия жалғасқызы армысыздар
гүлнұр ханым ыыы студиямызға қош келдіңіз
сіз ыыы өзіңіз денсаулығыңызды ыыы қалай бақылайсыз
ы денсаулығыңызды нығайтып отыру үшін ұстап тұру үшін қандай әрекеттер қолданасыз қандай шаралар қолданасыз соны айтып өтсеңіз
қолданатын жаңағы белсенді биологиялық белсенді қоспаларды қолданамыз мхм
өйткені енді қазір жағдайда енді аяғым да ауыр дегендей
өйткені ағзамыз соны ыыы қажет етеді мхм
ііі енді өзімізде енді біздің семьяда енді төрт баламыз бар иә
ыыы сол ы төртінші балаға аяғым ауыр болғанда рас ыыы рас айтқанда денсаулығым күрт өзгерген
өйткені иммунитет те түскен ммм ыыы
енді ешқандай ештеңе көмектеспеді шыны керек мхм
көп нәрсе көмектеспеді
жаңағы енді бір кездескен ы био белсенді қоспаларды маған ыыы енді бұрыннан қолданбағанмын
ыыы иммунитетіміз і жақсарып ііі өзгерістер өте көп болды
ііі және жақсы сезіндім
өзі сау адам сияқты жүгіре бастадым
содан бастап қанша уақыт болды сонда ол кезден бері қанша уақыт өтті ааа ы
екі жыл болды міне
оны сізге ыыы дәрігерлер жазып берді ме әлде өзіңіз таптыңыз ба аха
дәрігерлер қазір енді көп нәрсе айтпайды өйткені айтады ы өзіңіз ағзаңыз өзі ыыы жаңағы ішівотқан тамақтарыңыз бәрінде бар деп
мхм жаңағы дәрумендер өз ешқандай қазір не ыыы қарамайды
енді ішеміз ғой жақсы тамағын тағамдар
қажет еттік иә енді оны біз өзімізге ыыы енді білетін адамдардан сұраймыз ғой енді
ы отзыв дейді ғой енді орысшасы отбасыларыңызбен бірге қабылдайсыздар ма
иә қазір енді отбасымен қолданамыз міне
қаршыға иә отбасымызбен қолданамыз ыыы жалпы қанша жыл болды ыыы екі жылдың көлемі
ыыы менің келіншегім жаңағы ыыы осындай дәрумендерді қажет еткеннен кейін жалпы өзінің жаңа ы ағзасындағы ыыы ауытқуларды көргеннен кейін ы қолданып көрдік соны
соның негізі нәтижесінде нәтижесін көргеннен кейін бүкіл семьямызбен қазір бала шағамызбен қолданамыз
кешіріңіз ы әйеліңіз қабылдағаннан кейін барып сіз де қабылдай бастадыңыз ба әлде өзіңіз бірінші болдыңыз ба
жоқ бірінші келіншегім қабылдады жаңағы өзінің ііі неге оның әсері туралы айта бастады иә сол әсерінен кейін өзім қолдандым
өзімдегі жаңағы қандай да бір ыыы мысалы ыыы давление бар еді ыыы қан қысымы
сонымен қатар тағы біздің жұмыс отырықты кабинеттік жұмысы болғандықтан ыыы жаңағы мына тұз ыыы жиналып қалған
ыыы неде мысалы ы жон арқамызда нәтижесін қаншалықты жылдам байқадыңыз
нәтижесі мен ііі бір екі апта үш аптадан кейін нәтиже оңға баса бастады
содан бастап күнделікті жаңағы күндегі қандай өзгерістер болды сол туралы нақты айтып кетсеңіз
жеңілдіктер ііі сонымен қатар ыыы өзің жұмысқа деген білсенділік ііі мына көңіл күйдің көтерілуі
осындай жеңілдіктер болды
сонымен ыыы сонымен қатар ыыы жаңағы ыыы көңіл күй көтерілгеннен кейін ол жұмысқа да өзінің әсері болады ғой
яғни сіз өзіңіз ііі белсенді бола бастадыңыз
жұмысқа деген назарыңыз ұлғая түсті
иә ұлғая түсті содан бала ыыы балаша жүгіріп ыыы әр нәрсеге балаша жүгіріп дейсіз ғой қырыққа келіп қалды
оны сонда ыыы оны сонда ұдайы қолданып жүру керек пе
ыыы күнделікті дегендей үздіксіз әлде бір ыыы курстары бар ма
енді оның курстары да бар
жалпы өзіңіз ііі оның мысалы ешқандай ііі ағзаға несі жоқ ыыы зияны жоқ зияны жоқ дүние болғандықтан
сіз қалай ыыы мысалы өсімдік ііі өсімдік несін жеміс жидек жейсіз сол сияқты қолданып қолданып отыруға болады
ыыы денсаулықтарыңызға жақсы әсерін тигізіпті
жалпы қалталарыңызды қаққан жоқ па
енді менің білуімше бір аса қатты қымбат тұрады
ы ол енді денсаулыққа жетері жоқ қой
қазақ айтады ыыы денсаулық бір жалпы бірінші байлық денсаулық дейді
сондықтан да денсаулығың болатын болса ыыы барлық істе ілгері жүреді
сондықтан да жұмысың да ілгері жүргендіктен табысың да ұлғаяды
ал соған байланысты денсаулыққа мысалы аяп қажеті жоқ деп ойлаймын өз басым
мынау биоқоспалардың көпшілігі біздің біздің білетінімізше негізі біз жеп отырған тамақтан ііі жеңіл алынатын жаңағы ыыы дәрумендердің дайын түрі деп атайды
ал енді біз оны осы күнге дейінгі аралықта вот дәрумендер біздің немізде ііі дүниемізге келмей тұрған кезде біз оны жеген тамағымыздан алып отырғанбыз
сонда ііі менің бір түсінбейтінім ііі біз жеген тамағымыздан алатын дәруменге дайын дәруменді беріп отыр
сонда адам оған ыыы былай айтқан кезде бейім бола бастайтын болса болашақта біз тамақ жемейтін болатын боламыз ғой сонда
біздің бар жейтін тамағымыздың барлығы дәруменге ауысып кетеді
яғни біз ет те жемейміз басқа да ол дайын түріндегі не емес пе мхм
ал одан қандай да ол пайда келуі мүмкін мен соны түсінбей отырмын
айына ы қанша қаражат жұмсайсыздар дәл осы қоспаларға
енді шамамен шамамен алғанда енді бір елу мыңдай болады
елу мыңдай жұмсайсыздар тек қана қоспаларға иә иә мхм отбасына отбасына
мхм екі жыл үзбей пайдаланып келе жатырсыздар ма
немесе курспен пайдаланып келе жатырсыздар ма
енді арасында болып қалады ғой енді
ішпей қаласыз да но біз оны система түрде ішіп отырамыз
сөйтіп жүріп тәуелді болып қаламын деп ойламайсыздар ма
тәуелді болғанда енді қараңыз қалай біз тәуелді боламыз
өйткені қазір біздің ыыы жевотқан тамағымызға қарасақ оның ыыы құнары өте төмен
көзіміз соған жетіп отыр қазір
оның сапасын сақтау үшін мысалы жеміс і көкөністердің ііі неше түрлі енді сақтау керек қой енді мхм біреудің бизнесі мысалы
сол біз бәрін бүкіл жеп отырмыз
ыыы жалпы қазақстандықтар қаншалықты дәл осы қоспаларды қолдана бастады
белсенді қаншалықты белсенді қолданады белсенділігі артты ма
мен і байқауымша соңғы мына екі үш жылдың ішінде көбейіп келе жатыр
көбейіп келе жатыр яғни
енді дәл пайызы пайызы жөнінде айта алмаймын
бірақ бұрынға қарағанда мысалы екі есе көбейді десем болады
екі есе ал оны қолданатындардың ыыы жас шамасы туралы айтып өтсек
қолданатындардың жас шамасы ыыы отыз жастан алпыс жас енді ең жиі келетін адамдар
себебі жас адамдар әлі өздерінің де денсаулықтары дұрыс
онша мән бермейді
енді қандай да бір ауруға шалдыққан не болмаса басынан бір ауруды кешкен адамдар ойланып барып көбінде іздеп келеді
ыыы қазіргі таңда биологиялық ыыы активтік қоспаларды белсенді қоспаларды бірнеше компаниялар шығарып жатыр да иә
сондықтан бірінші компанияның неше жыл жұмыс істеуінде және де қанша мемлекетте жұмыс жасайды
және де ол қалай өңдейді шикізатты біреуден сатып алады ма әлде өзі өңдейді ме қалай өңдейді
оған жаңағы гмо қосады ма қоспайды ма да
ең біріншіден ыыы қазақстан мхм ыыы осы биологиялық белсенді қоспалар дайындау компанияларының әртүрлілігімен жаңағы санның көптігімен бірінші орында тұр әлемде мхм
ең көп тұтынушылар бұл жапония мен ақш болатын болса ең көп өндірушілер ресей болатын болса компанияның көптігімен қазақстан бірінші орында тұр
бұл деген біріншіден өте үлкен кемшілік үлкен қателік
өйткені ііі бізде біріншіден халық аз
екіншіден әртүрлі компания болғандықтан ы оның бәріне көз жүгіріп оның бәрінен ақпарат алу мүмкін емес мхм
үшіншіден үшіншіден жаңағы ыыы бұл компанияның ыыы немелерін қарап шықтым мен көз жүгіртіп қарап шықтым қоспаларына
химиялық қоспалар барлығы химиялық қоспалар
ол табиғи өніммен мүлдем де теңесе алмайды
оны табиғи өніммен алмастырудың қажеті жоқ
келісемін сізбен
сондықтан да сіздер жарнаманың қандай екенін білесіздер
жарнама үнемі асыра сілтеп көрсететін дүние
сондықтан да сіздерге а жаңағы биологиялық белсенді қоспалардың жарнамасын әкелген кезде ақпаратын әкелген кезде ол міндетті түрде елу пайыз шынайы ақпарат болса елу пайыз қоспа ақпарат жалған ақпарат
сіздер соны аласыздар да жаңағы самовнушение дейді орысша айтқанда сонымен әрі қарай сіз дамытып жаңағы елу мың теңге айына бұл бір қарапайым мұғалімнің жалақысы былай айтқан кезде
сіздер оны алып жай ғана қарапайым ы қоспалармен жаңағы кетіресіздер иә осы жерде мен айтып кетсем болады ма
мені ііі бұл айдананың сөзімен келіспеймін неге десеңіз мен өзім мұғалім болғанмын бұрын да
а мен осы уақытқа дейін мен ешқашан жаңағы биологиялық а қоспаларға мен ерсі қарайтынмын
ол ол ол керек емес деп түсінетінмін өйткені өзіміздің организмізбен біз өзіміз жұмыс жасаймыз дейтінбіз
но уже екінші қызымды босанған кезде жиырма бес жаста адам уже жұмыс жасайсыз мұғалім болып
мұғалім болып жұмысты ол таңертеңнен кешке дейін жұмыс жасайсыз қанша энергия бересіз
күйзеліске ұшырайсыз қанша қазіргі күйзеліс қаншама
тамақты уақытымен ішпейміз
соның барлығы адамға кері әсерін тигізгенде менің өкпемнен шығарды соны

одан кейін мен екі жылдай маған врачтар айтты иммунитетті түсірмеу керек сізге
егер иммунитетті түсірсеңіз сіздің сосын суықтауға болмайды
мен бірінші кезде бұған қараған жоқпын
и когда маған айтқан кезде мына жақсы сізге көмектеседі деді
сеніңкіремей жаңа айтып отырсыз ғой қалай мен сеніңкіремей но денсаулық керек қой адамға өмір керек ішіп көрейін деп ішіп көрдім
енді менің түсінбейтінім осыған дейінгі аралықта адамдар барлық өзіне қажетті дәруменді мынау табиғаттан алды
ал енді мына отырған жаңағы сіздер кешірерсіздер ұсынып отырған сіздер өндірушілер
а оны оңай жолын тауып беріп жатыр
сонда биоқоспаға біз оны тамақ ретінде жеуіміз керек пе жоқ әлде оны
өзі натуралды ма табиғаттың өзі қазіргі таңда еттің өзін
алманың өзі иісінен қарап ақ осы табиғи ма табиғи емес пе ажыратуға болады біріншіден
екіншіден қазір ммм бізде ммм тепло немеде өсірілетін жылыжайларды өсірілетін ыыы жаңағы жеміс жидек пен көкөністердің саны артып келе жатыр күннен күнге
менің ойымша осы биологиялық белсенді қоспаларға кетіретін қаржыдан гөрі сол қаржының бәрін сол жаққа қарай ауыстыру керек
ол видеолардың қалай жасалатынын білемін мен
оны алдын ала түсіріледі монтаждайды оны енді сізге как попало түсіріватқандарын жібермейді ғой дұрыс қой
сізге монтаждап бір і таудан ағызған суды түсіріп сізге жібереді дұрыс қой халықты сендіру керек
ол тауарды өткізудің түрлері
жалағаш ауданында дүниеге келгенмін
өзім жалағаш ауданында бізде железо жетіспеушілік сексен пайыз әйелдерде басым
кальций жетіспеушілік өте көп
кальций жетпеудің оның жолы тек қана биоқоспа емес қой сонда осы күнге дейінгі аралықта кешегі осы биоқоспа біздің мемлекетке келмей тұрған уақытта
сонда ол әйел кісілер оны қайдан алды біз соны неге іздемейміз неге біз іздейміз оны
негізі жүгірудің арқасында барлық ауруды емдеуге болады
неге оны сонша қайдағы жоқ ы сіз осы жерде отырып басқа жақтың ііі тамағын жарнамалап отырсыз
осы айналып денсаулықты былай да жақсартуға болады дейсіз жақсартуға болады
жаңа жаңа бізде ыыы осы белсенді биологиялық қоспаларды таратқан ііі кісі айтып отырды ғой соңғы екі үш жылда екі есе артып кетті дейді
сіз айтывотсыз денешынықтыру жағын ы нығайту керек деп тұрсыз
сонда бұл соңғы екі үш жылда адамдар осы ііі тән саулығына дене шынықтыруға мән бермей кеткені мән бермей кетті
мен айтайын сізге осыдан төрт жыл бұрын қазір кешіріңіз мен ойымды айтып алайын
төрт жыл бұрын жетпіс бес процент дегенді естідім мен ыыы машинадан
бізде ііі толысу семіздік жағы
ол сұмдық қой қазақта ешқашан болмаған ондай деген мхм семіз деген
күні бой ыыы қозғалып күні бойы еңбектеніп жүрген
сіздер келіп қайдағы жоқтыны айтасыздар
тамақ құнарсыз болғандықтан адам
белсенді түрде бағанадан бері жарнамалап айтып жатырсыз осындай ол көмектеседі
жалпы өзіңіздің мамандығыңыз қандай
мен өзім ыыы мұғалім болып жұмыс жасағанмын мұғалім болып жұмыс жасадыңыз қазір
қазіргі таңда ыыы яғни сіз дәрігер емессіз дәрігер емеспін ііі сетевойда жұмыс жасаймын тек сетевойда қазір жұмыс жасаймын
ііі жапония қазіргі таңда мысалы жұмыстың белсенділігіне негізгі ііі көңіл бөлетін мемлекеттердің бірі
сондықтан да ыыы жаңағы жапония қолданады деп мына қарындасымыз айтты ғой
жапонияда жұмысқа жұмысқа тұрған уақытта жаңағы резюмеге осы витаминді қосымша жаңағы бад бад тарды қолданатын қолданбайтындығын кәдімгі сұрап алатындығы ыыы анықталып отыр
ыыы қазіргі таңда мысалы ыыы бүкіл әлем ыыы бұл бұл ы нутрициология саласына көңіл бөл көңіл бөліп жатыр
бірақ бір мәселені айта кету керек
нутрициология саласында көптеген компаниялар бар
түгелдей біліп оқып алған сияқтысыз дәл осы жаңағыдай белсенді қоспаларды
биологиялық белсенді қоспалардың қандай әсері бар
бағдарламаның келесі бөлігінде әрмен анықтайтын боламыз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы
біз ііі биологиялық белсенді қоспалардың әсері туралы тақырып талқылау үстіндеміз
мен қазір осы тұста ыыы біздің кейіпкеріміз ы батира апа сіз өзіңіз бағанадан бері ііі қарсы айтып отырсыз биологиялық қоспаларға қарсы
сонда сіздің өзіңіз бір жайтқа куә болдыңыз ба әлде тап болдыңыз ба
біз енді совет өкіметіндегі адам мен қазір жетпіс алтыдағы адаммын иә анамын жетпіс алтыдағы
бірақ енді мына жастар осы күнгі өмірге байланысты әр халықтың өзі әр ұлттың өзінің менталитеті бар
ал енді мысалға айтатын болсақ біздің заманда экология дейміз
біздің заманда мысалы қазақ халқы деген мал шаруашылығымен айналысқан
қазақта біз деген ана витамин түгілі біз дәрігерге барғанымыз жоқ
ол уақытта экология басқаша болғанменен экология басқаша болғанменен әр халық мысалы біздің профессорымыз алматыда оқып отырған айтады әр халықтың менталитеті
мысалы мен қазір жетпіс алтыдамын
менің уақытымда мен алма жемегенмін
мысалы менің балаларым бес келі алма әкеліп маған бір алма берсе мен оны жемеймін жегім келмейді
мен осы жасқа дейін менің только жейтінім жылқының еті
ал енді мына деген сөздің өзі мына жастардың көңіліне келмесін ол ақша табудың бір жолы
мысалы мысалы сіздер айтасыздар мен сіздерге қарсы шықпаймын
менің тұңғыш балам елуде
мысалға біз айтасыз біз жылына айына елу мың

бұның бәрі жай айтылған мәселе
сондықтан денсаулық жаңағы ана бала дұрыс айтып отыр
спортпен заниматься ету керек
көңіл таза болу керек
ешқандай жамандық жасамау керек
уақытылы тамақ ішу керек
кең көңіл жақсылықта болу керек сонда сол адам сто процент өмір сүреді
мысалы менің әкем тоқсан бес жасында қайтты
тоқсан бес жасында түйеге өзі мінді өзі түсті бір тісі түскен жоқ
ол деген әшейін бір бизнестің бір түрі
бір сұраққа жауап беріңізші немерелеріңіз қандай тамақ ішеді
қысы жазы жейтін жылқының еті
тек қана жылқының етін бересіз мен колбаса алмаймын
сиырдың тілін аламын сиырдың тілі сосын жылқының қазысы қатырып тұрып қойдың құйрығы
қойдың құйрығын қатырып тұрып қазақы қойдың құйрығын аламын мен он келілеп
кесіп тұздаймын қара бұрыш чеснок ыыы соны пісіргенде сап сары болып шығады
сосын мен оларды үйретемін мінекей таңертең бутерброд а ыңғай таңертең біз түсінікті мінекей

елу мың төрт баласы бар алпыс мың айлығы бар адам елу мыңға ол өліп бара жатса дәрі іше алмайды жоқ енді бұл кісілердің жалақысы одан жоғары шығар енді они связаны бизнеспен
иә енді әр адам өзінің көрпесіне қарай қөсіледі ғой иә иә дұрыс айтасыз
ата бабаларымыз барлығы жаңағыдай айтып жатыр ғой өзіміздің жаңағыдай жер анадан жаңағыдай дәрумендерді алып солай өмір сүрген
бүгін бізде не жетіспейді сонда
қазір бізде экология экология экология бұзылған
сосын ыыы жаңа мхм тамақтанудың өзі бұзылған
қазір дастарханда көресіздер ме натуральный бізде не бар бізде табиғи мхм
бізде алма бананның барлығы бізде дәрімен өсіріледі
жаз айтыватырсыз ғой біз солай өмір иә дәрімен тез өсуі керек
жоқ біздің қазақстанда бар ғой кәдімгідей ауыл аймақтарда оның барлығын ы барлығын біз ала алмаймыз ғой
бұрын инсульт инфакт рак деген ауру болмаған
ата бабаларымыз өмір сүрген кезде ондай ауру болмаған
неге себебі табиғи өмір сүрген жаңа сорпа қымыз қымыран жаңа ы ет сол натуральный табиғи нәрсені жеген бұрын ата бабаларымыз
қазір қымыз қымыран еттің өзі бұрынғыдай емес
сол үшін қазір рак инсульт инфаркт деген ауру пайда болыватыр
қазір бала туылса сразу аурумен туылады
яғни осы дәл осы қоспалар ы дәл осы аурудардан артылады ма сонда
егер сол ыыы егер ана керекті витаминдерді ағзаға алып келіп тұрса жеп тұрса соны қолданып тұрса бала ешқандай серьезный анандай
менің түсінгенім бойынша ы егер де біз дәл осындай биологиялық ы қоспаларды қолданатын болсақ яғни менің болашақ балам ауру болмайды деген сөз ауру болмайды
мен өзім мен үш жылдан бері қолданамын
мхм бад бад ы дегенде бад ының да ең жақсы компанияны таңдау керек
неге десеңіз ііі мен де өзім ііі айтып кеттім екінші қызымнан кейін менде өкпеде ақау болды деп
дәрігерлер маған көтеруге болмайды деген ііі талап қойды
өйткені көтерсеңіз өкпеден қайтадан ақау болады деді
сегіз жылға дейін мен көтере алмадым
ы міне ыыы алланың көмегімен бірінші де осы үшінші баламды көтердім
неліктен өйткені мен ііі биологиялық белсенді қоспаларды және де жолдасым екеуміз бірге іштік
ішкен кезде ешқандай врачқа көрінбей ақ мен үшінші ііі нәрестемді көтеріп дүниеге әкелген кезде ешқандай там ауыртпаушылық там ақау болған жоқ
қазіргі таңда үйде емізулі баламыз бар
бағанадан бері оның пайдасы туралы айтып жатырмыз бірақ зияны енді зияны жоқ емес қой оның да
осыдан екі мың тоғызыншы жылдары ғой деймін ыыы диагнозды үйден келіп аппаратпен қойып ыыы осылай таблеткаларын беріп кететін болған үй жақ үйге келіп
сол кезде и бірінші басында кішкене аяғы сыздап сөйтіп ауырып жүретін
сосын елдің бәрі ішіп жүргеннен кейін жарайды ішіп көрейін деп алған ғой
үш мынандай үлкен үлкен екеуі порошок болған біреуісі капсуламен болған
соны бір айдай қабылдады бір айдай иә
қазір мамам содан кейін менің мамамның қолы мына білегінен бастап шынтағына дейін қолы қарайып кетті
кәдімгідей сол дәрі әсер етті сондай бұрын ол кісі кейін сізге тастап кетті ме ондай ештеңе жоқ ондай ештеңе жоқ ешкім доказать ете алмайды сол
о потому что одан кейін біз ешқандай дәрі қолданған жоқ
басында да ондай дәрі дәрмек ондай ауырып жүрген адам емес болатын
кішкене енді ауылда болғаннан кейін аяқ қолы қақсайды кішкене сондай
а олар келгенде аппаратпен так тексерген
міне сіздің мынандай жерлеріңіз ауырады
жоқ дәрігерлер емес міне мына осы кісілер сияқты сетевой кісілер ғой
олар келген кезде айтқан кезде білесіздер ғой барлық адамдар сенеді
например мына кісілер айтып отыр мен де сенемін
сол сияқты ғой
мемлекет тарапынан реттелу керек деп ойлаймын екінің бірі черепной немене дейді мен кезінде қызым да қазір он жаста
сондай болып туылған
соны мен бір жарым жасынан бастап үш километрге дейін жаяу жүргіздім
қазір бойын айтып берейін төртінші класта оқиды жүз алпыс почти
аяғы отыз жеті киеді ешқандай немене жоқ күнде секіртіп спортпен айналыстырамын
экология деп айта бермеңізші шығыңыздаршы өзеннің жағасына рахаттанып жатыңызшы
содан артық де керегі жоқ денсаулыққа
ыыы мына кісілер қазір біледі желілік маркетинг деген кезде
шын мәнісінде онда қызмет істейтіндердің барлығы да бірін бірімен кешіресіздер бұл сөздің ауыз жаласқандар
мхм шын мәнісінде дәрігерлер өндірушілер сатушылар оның ішінде мынау сатушылардың ішінде көбінесе менің білетінім дәрігерлер бар бәрі емес
содан кейін бапкерлер бар біршама содан кейін мына тәрбиешілер бар
солар соны сатқан үшін ақша алады
ал олардың барлығы да қандай ауру болсын немесе қандай жағдай болсын жаңағы өздерінің желідегі тұрған нәрсесін жарнама ұсынады да аналар өздері сеніммен барғаннан кейін алады
сенің дәрігерің айтты иә бапкерің айтқанын алады оқытушының айтқанын алады
құрметті қонақтар әңгімені әрмен жалғастырмас бұрын экранға назар аударайықшы
ольга пак сегіз жылдан бері биологиялық белсенді қоспалардың тұрақты тұтынушысы
айтуынша оны пайдаланған сәттен бері бүкіл дертінен айыққан
нақты нәтижесін көрген соң айналасындағыларға да ұсынғанды жөн санайды
в среднем наша семья где то тратит в месяц около тридцати пятидесяти тысяч тенге
биологиялық белсенді заттарды отбасымызбен бірге пайдаланамыз
ай сайын шамамен елу мың теңгедей кетеді
осы қоспаларға дейін бірнеше жыл бойы құрсақ көтере алмай келген едім
ал қазір үш баланың анасымын
бәрі де осы препараттардың арқасы
дегенмен таяқтың екі ұшы бар
елімізде әсіресе соңғы он жылда кең тараған биологиялық белсенді заттар салдарынан сау басына сақина тапқандар қаншама
бад ы больше пользуется спросом
көктем мен жаз маусымында көбі арықтау және спорттық тамақтану мақсатында осындай препараттарға көбірек жүгінеді
аңқау елге арамза молда болғандардың қақпанына көп жағдайда артық салмақтан арылғысы келетін қыз келіншектер көбірек түседі
сарапшылардың айтуынша белсенді қоспалар ағзадағы артық майлардан аз уақытта тез арылтады
бірақ салдары өте ауыр
өйткені маймен бірге ағзамызға аса қажетті микроэлементтерді де шайып шығарады
если есть такие слова егер нұсқаулықта биологиялық қоспалар белгілі бір дертті емдейді деп жазылса оған сенудің қажеті жоқ
сондай ақ олардың мемлекеттік тіркеуге алынғанына көз жеткізу қажет
мұндай құжаттардың болмауы тауардың елімізге контрабандалық жолмен жеткізілгенінің белгісі
часто это просто отсутствие эффекта
көп жағдайда биологиялық белсенді заттардың тиімділігі жоқ құр жай бос сөз
осы мүмкіндікті пайдалана отырып азаматтарымызды бұл мәселеге мұқият болуын сұраймын
бұл препараттар дәрі емес
әрі науқасты емдей алмайды
мамандар қанша жерден ескерткенмен әлемде миллиондаған адам бұл қоспаларға тәуелді
сондай ақ оны тұтынушылар қатары уақыт өткен сайын арта түсуде
себебі әркім өз қалауын жасайды
бұл ретте таңдау еркіндігі тағы да өзіңізде
жұлдыз байділдә айбек тынбаев максим шулепов пендеміз ғой ток шоуы
жаңа сюжетімізден көргендей ііі осындай биологиялық қоспаларды белсенді қолданатын ыыы азаматтарымыздың тағы да біреуі де айтып өтті айына қанша ыыы қаржысын жұмсайтынын айтып өтті қолданатынын айтып өтті белсенді қолданатынын айтып өтті
осы ретте мен ыыы мұрат мырза сізден ы сұрағым келіп отыр
ы жалпы осындай қоспаларды бөлек қолдану керек пе әлде ііі тағаммен ііі бірге қосып қолдану керек пе сонда
бұл биологиялық белсенді қоспаларды қазір айтып отыр ғой компаниялар қаптап кетті деп те
оның құрамын қазір анықтаватқан ешкім жоқ
сондықтан мемлекет тарапынан қадағалау керек деп ойлаймын
өйткені құрамы неден дайындалыватыр қайдан келіватыр оның бәрін білуіміз керек қой мысалы міне жаңа ішті деп отыр
құрамында өсімдіктен дайындалған ба жануар тектес пе оның бәрін қарау керек
и кез келген микроэлемент болсын витамині болсын ішінде басқа да заттар болсын олардың бірден көп мөлшерде организмге түсіп кету ол міндетті түрде кері әсерін тигізеді органға да
мысалы тағам арқылы олар бірден көп мөлшерде түспейді ғой
өйткені разбросанный дейді ме былайша айтқанда тағамның құрамында олар аз мөлшерде барлығы кездеседі мхм
ал мына жаңа белсенді қоспаның құрамында именно бір заттан ғана дайындағаннан кейін бір элементтің мөлшерде түсуі мүмкін

мен осы жерде ыыы иә гүлшарат ханым сізді ііі әңгімеге қосқым келіп отыр
сіз ііі жалпы осы ііі ұлттық экономика министрлігі тарапынан қандай бақылау жүргізіледі
біздің тараптан осы елімізде сатылатын барлық ыыы биологиялық белсенді қоспалар ыыы тіркеуден өтеді
тіркеуден өтудің мемлекеттік тіркеуден өтеді
және тіркеудің алдында арнайы сараптамалардан өтеді
айта кететін жағдай ыыы биологиялық белсенді қоспалар енді адам өміріне адам денсаулығына қаншалықты пайда қаншалықты зиян келтіретін тарапынан емес ыыы жалпылама қауіпсіздігі тарапынан ііі зертханалық сараптама өтеді
улы заттар болмаса иә улы заттар
ыыы қазіргі уақытта біз ііі кеден одағына қосылғалы бері ммм осы ммм биологиялық белсенді қоспалардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар кеден одағының техникалық ы регламенттерімен реттеледі
жаңағы адам өміріне қауіпті болып табылатын көрсеткіштерге зертханалық тексеруден өтеді
қазір ыыы қазақстанда осы белсенді қоспалармен сатумен айналысатын қанша компания бар шамамен
енді қазақстанда негізінде ыыы біз ііі екі мың он алтыншы жылдың өзінде ыыы біздің ііі органмен жеті жүз сексен алты ыыы белсенді қоспа тіркеуде тіркеуге алынған болатын
соның екі жүздейі біздің қазақстанда өндірілген мхм
түсінікті мен і мендегі бар ақпарат бойынша осы үш жүзге жуық осындай ыыы қоспаның ыыы сынамасы алынған
оның ішінде жиырма үші сәйкес келмегендігі анықталған болатын
ыыы енді екі мың он алтыншы жылы бізді иә ыыы биологиялық белсенді қоспалар тағам өнімдері сияқты бізде де ыыы мониторинг шеңберінде тексеруге алынады қауіпсіздігіне
яғни ііі сатылып жатқан жерінде і біз өзіміз сатып аламыз да оны зертханалық тексеруге өткіземіз
соның нәтижесі бойынша екі мың он алтыншы жылы сегіз ыыы пайызы сәйкес келмеді
бірақ қауіпсіздік ііі жағынан емес ііі таңбалану мхм бөлігінде сәйкес келмеді
құрамы сәйкес келмеген ғой сонда құрамы емес оның негізінен шетелдерден әкелінетін қоспалар ыыы қазақ тілінде аудармасы болмаған
және ііі оның ііі жаңағы шығару мерзімдері жоқ і сақталу шарттары ы көрсетілмеген сол сияқты бұзушылықтар кездесті ммм түсінікті
тамағымызда ыыы құрамы жеткіліксіз ы ағзамызға келетін
ііі сондықтан ііі адамның ағзасында жасырын ашығу қаупі төнеді
бұны бізде халықта біреу білсе біреу білмейді де білмейді
ыыы ол ол бұл микро макро элементтердің жетіспеушілігі
тұтынатын тамақтарымызды көбейту керек бірнеше есе
но біз енді шелектеп табақтап тамақ жей алмаймыз оның орнына келтіру үшін
сондықтан осы био белсенді қоспалар ііі пайдалану қолдану өте тиімді ыңғайлы деп ойлаймын
ербол ыыы дәрігер терапевт бар біздің ортамызда
жалпы мына сұраққа жауап беріңізші сіздің алдыңызға дәл осы қоспалардан зардап шеккен ыыы азаматтар келді ме әрине келді
өйткені ыыы әр ыыы әр адамның организмі бір бірінен ерекшелігі бар
біреуіне әсер етуі мүмкін біреуіне ыыы жақсы әсер беруі мүмкін біреуіне жаман әсер беруі мүмкін
көптеген менің алдыма келген науқастар ол аллергиялық сол дәрілерден аллергия ретінде келіп отырады
ммм аллергиялық иә ауруға шалдыққаннан шалдыққаннан мхм
сондықтан ыыы ешқашан ыыы бұл уақытқа дейін және бұл уақытқа кейін де ііі дәрігерлердің рецептінің арасынан ешқашан бад ы көрмейсіздер мхм
өйткені дәрілік адамның организміне дәрілік және ауруды емдейтін қасиетін ііі несі бар дәрілерді ғана біз рецептке қосамыз
ата бабадан келе жатқан ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді
ыыы мысалы жақсы сөздер айтылды спорт су ішу дұрыс тамақтану
ыыы психологиялық тұрғыдан адамның ыыы жаңағы өзінің ой сезімі қалай дұрыс ойлау
енді бүгінгі күнде ы мына дамыған ыыы заманда адамға ыыы таңдау тұр
ол спортпен шұғылданады ма ол су ішеді ме ол ыыы белсенді қоспаларды қолданады ма
не болмаса ол ыыы дәріге жүгінеді ме
қандай дәріні сатып алсаңыз да аннотация дейміз ғой сол қағазда не жазылған дәрінің кері әсері
бірақ оны кері әсерді оқып тұрамыз да тәуекелге салады да адамдар іше салады
қоспалардың осындай кері әсері жазылып тұрады ма болады ма ондай
ііі қоспаларда жазылады мысалы оны балаларға беруге болмайтын қоспалар бар
ііі себебі қандай да бір әсер иә гормоналдық әсерлер болуы мүмкін
ыыы сосын ыыы әртүрлі жаңағы жағдайлары жағдайдағы адамдарға жазылу ол жерде жазылады
мен көрген емеспін кері әсері жазылғанын
мен мен өз басым мен көрген жоқпын енді
мүмкін басқасы иә
кейбірінде ііі және де ол айтылады
менің ойымша бүкіл нәрсе бүкіл проблема ол біздің өзімізде адамдарда
адамдар қазір қайда отырады адамдар бәрі интернетте отырады желіде отырады
олардың уақыты сонда кетіватыр
әр адамның басында төрт бес социальный сетьте отырады мысалы
оларда сондықтан олар спортқа уақыты жоқ
кезінде аналарымыз мысалы сегіз ай тоғыз айға дейін жұмыс істеп есік алдындағы мысалы қойды суарып мысалы немесе шөпті орып мысалы жерді қазып немесе бақшаны суарып жүре берген
ол мысалы физикалық түрде адам жұмыс істеген кезде ішіндегі бала да солай жақсы дамиды
и босануға да оған оңай болады
одан туған бала да жақсы дамыған жақсы былай тоқсан тоғыз пайыз болса да былай жақсы былай айтқанда денсаулығы жақсы
ы жасұлан мына сұраққа жауап беріңізші
сіз өзіңіз осындай белсенді биологиялық белсенді қоспаларды қолданасыз ба мен қолданбаймын
онша ыыы қатты сенбейтін шығар
жоқ колданатын бар мен өз басым мысалы спортқа жақынмын да
негізі көптеген достарым мысалы осындай биодобавкалар қолданады
бірақ та олардың жұмысы солай
өйткен олар күніне үш рет төрт рет болсын мысалы спортпен айналысады
олардың организімінде осындай нәрселер ііі қолдану керек болады
бұрын ыыы мен өзім бала кезімде білетінбіз барлық жанұя отырады
әжеміз тамақты бастаған кезде бір өзінің аллаға деген сыйын айтады
одан кейін барып оны болғаннан кейін барып бәріміз бата қылып тұратынбыз сол бізге ем болсын деп
ал қазіргі адамдар не істейді
келеді де жейді жейді де тұрады да кетеді
ал шын мәнісінде жаңағы сіздің жеп отырғаныңыз тағам ба жоқ әлде жай күнделікті жай сіздің бір шайнаватқан жайыңыз ба
егер сол мына био қосымшаның орнына біз керісінше осы тамағымызды солай елестетсек біздің сана сезімімізде
мүмкін сол биоқоспаны алмай ақ содан біз сана сезімімізбен алуымызға болады
оның мысалы айтайын маған бір диагноз қойды аурумен
содан кейін маған олар енді ііі биоқоспа берген жоқ бірақ дәрі дәрмек берді
бірақ мен оны алған жоқпын
қандай да бір ағамыз айтты оны ыыы бір сұлы деген не бар соны аласың соны ыыы қайнатасың ішесің
бірақ сен деді бір нәрсені ұмытпа деді
ол сені емдемеуі мүмкін бірақ сен сенсең емделесің деді
расында да мен бір айдан кейін қайтып барғанда келесі дәрігер айтты ғой саған кім айтты ондай ауру бар деп
мен өзіме өзім таңғалған жоқ таңғалдым
себебі расында да адамның сана сезімі менен жевотқан тамағына сенімді болса оған ешқандай биоқоспаның керегі жоқ деп ойлаймын ол да дұрыс ммм
мында мында тағы бір айтатын биологиялық белсенді қоспаларды қалай таңдауымыз керек
жалпы оны ішу керек пе
дәл осыны алдағы уақытта анықтайтын боламыз
арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы
дәл осы жерде ыыы мен бір өзім де бағанада бері айтылып жатыр өзімде кішкене сеніп қалған сияқтымын
осы орайда психологтан сұрағым келіп отыр
жалпы бағанадан бері оның пайдасы туралы да айтып жатырмыз зияны да бар екенін де айтып жатырмыз ыыы
мүмкін адамда бір адамдар бір іштей сенгеннен кейін бір психологиялық түрғыдан мүмкін содан кейін осындай бір нәтижелерге қол жеткізіп жатқанымыз жоқ па
жалпы мына адамның психикасы өте әлсіз нәрсе
сондықтан мынау ақпараттар легі қазіргі мынау жаханданған заманда өте көп
біз соны тез қабылдаймыз да соған тез еліктейміз
ол жасыратын нәрсе емес оны өзіңіз білесіз
жаңағыдай мына кісілер елу алпыс мыңын жаңағы балаларынының аузынан жырып жаңағындай беріп соны алып өздері жеп не жевотқандарын өздері де білмейді
бірақ та сеніп жейді де соны
е сен қара су іш қара су ішсең де сен соны жаңағыдай бір сеніп ішші сен жазылып кетесің
сіз информация ретінде айтып өтсеңіз
осындай биологиялық ыыы белсенді қоспалар қаншалықты сұранысқа иә болып жатыр ыыы
ыыы жалпы дәріханаларда да сатылады ғой олар
негізі жаңағы ыыы сетевой этот жүйе арқылы маркетинг арқылы сатылатын белсенді активті заттар ыыы қоспалар олар дәріханалар арқылы тарқалмайды
ааа дәріханаға келмейді жоқ мхм
өйткені дәріханада негізі білесіздер да басқа дәрілерден басқа басқа да санитарлық гигиеналық заттар ыыы кремдер сабындар барлығы олар ыыы рұқсат етілген заттар олар сатылады
ал ііі осы белсенді заттар ыыы биологиялық ыыы олар сатылмайды сатылмайды
ы оларды сатылуға жоқ
ал дәріханаларда тек қана біздің ііі ұлттық ііі сарап дәрілік заттар ііі сараптау орталығына ііі тіркелген мемлекеттік тіркеуде өтілген дәрілік заттар ғана сатылады
биологиялық белсенді қоспалар туралы айтып жатырмыз ғой
сіз жаңа мүлдем сатылмайды дедіңіз
тек қана мына сетевой ыыы желілік маркетинг арқылы таратып жатады
бірақ енді жаңа отандықтар да айтылып жатыр иә өзіміздің отандық ыыы белсенді қоспаларымыз бар
олар мүлде мен өз көзіммен көрдім мен аптекаларға барамын ғой
мен де алдым мен алмадым деп айтпай ақ қояын
олар жоқ деп біз қалай айтамыз олар бар сатылады
ыыы аяғым ауыр болған кезде маған дәрігерлер жазып берді біраз жақсы дәрумендер бар ыыы иә
алдым оны дұрыс бізде қазір мынандай екі зат зат тұр
ы бад ы да қоспалар ешқашан сатылмайды
дәріханаларда биологиялық активті заттар оларға не дәрумендер
қазір біз ы жаңа ыыы дәрілік заттардың ыыы тізімі бойынша біз витаминдер дейміз ғой дәрумендерді биологиялық белсенді заттарға жатқызамыз
егер сіздер ііі барлық дәрілерді алып оның инструкциясын оқитын болсаңыздар жазылып тұр ыыы құрамындағы белсенді зат
ммм біз белсенді қоспамен белсенді затты ажырата білуіміз керек ол дәрінің құрамындағы негізгі әсер етуші зат мхм
ол белсенді зат
айтып жатқан жаңағы қоспаларымыз олар дәрілік заттарға жатпайды
ол ыыы мхм негізінде бұл кісінің былай кейбір сөзіне келісуге болады
биологиялық активті заттар негізі дәріге жатпайды
ол ешқандай аурудың ауырып ем іздегенше ауырмайтын жолды ізде дейді
сияқты бұл ауырмайтын жолын іздеудің бір түрі
е неге бала неге балабақшаға барады екі күннен кейін қайтадан ауырады
емдейміз қайтадан апарасыз екі күннен кейін қайта ауырады
өйткені баланың иммунитеті өте төмен
өйткені өзіміз түсіріп тастадық антибиотик беріп балаға
е бұл жерде сол баланың иммунитетін көтеру үшін биологиялық активті заттар қажет
ол бала төтеп беру керек мен сізге айтыватырмын қоспа зат
екеуін жігін айырып алайық
қалай таңдау керек оны қалай ішу керек
жоқ қалай ажырату керек
мысалы бір дәріні алайық
оның құрамында биологиялық белсенді зат бар
негізгі әсер беруші зат болды
бұл ыыы сол дәрілік заттың әсер біздің организмге әсер ететін зат
ал біздің айтывотқанымыз қоспамыз оның ішінде қанша зат болуы мүмкін ол қоспа өйткені
екеуін ажырата біліңіздер
биологиялық белсенді қоспа бұл жаңағы сетевой маркетинг арқылы таралатын қос заттар
ал белсенді зат бұл любой дәрінің ішінде болатын бір ғана әсер етуші зат
мысалы мен өзім да ыыы жаңағы сіздер айтывотқан витаминдер иә дәрумендер дәрумендер көктемде міндетті түрде балаларыма ыыы алып беремін мхм
ол өзіміздің иә ол кәдімгі өзіміздің дәрумендер
аскорбин қышқылы иә иә витамин с иә мхм сонымен қатар витамин в тобы да в тобының витаминдері көбінесе в бір бар в алты бар в он екі бар ыыы
неге оларды қолданбасқа
өйткені біздің организмізге бәрібір сырттан қосымша зат түсу керек
біз ііі белсенді қоспаны ма әлде белсенді затты ма нені жалпы ііі ішуіміз керек нені ішпеуіміз керек дегендей
нені жазып бересіздер ербол
мен жаңағыдай айтқандай ыыы әр дәрігердің рецептінде ешқашан бад ыды көрмейсіздер
өйткені біз тек қана ыыы дәрумендерді береміз
әрине затты жазып береміз
дәрігер ретінде маған нақты мына бір сұрағыма жауап беріңізші
жалпы осындай биологиялық белсенді қоспа жалпы пайдасы бар ма
әрине дәрігер ретінде мен ыыы қоспаны мен қолданып көрмегенмін және де ешкімге ұсынбаймын қолдануға
қоспа деген ііі вообще негізінде қазір шынымен де қазақстанда көбейіп кетті
ол жаңағы бір нені әкеледі де сен ана жерің жақсаң жазылып кетті мына жерің бүкіл жерге жарайды дейді де
бірақ ол ы шындап келгенде ол адамға керек емес ондай
бір нәрсемен кез келген емдеу деген мүмкін емс
негізінде адамға ы ауру жаңағы дәрумен жетіспегендіктен болады
бүкіл ауру дәрумен жетіспегендіктен үнемі қозғалыс адам өзінің эмоциялық жағдайына бақылау жасап отыруы керек
егер эмоциялық жағдайыңыз дұрыс болмаса ы көрінген бірдеңеге күйгелектене берсеңіз міндетті түрде ауруға ұшырайсыз
ауруға ұшырағаннан кейін жаңағы зат алмасу бұзылады да жаңағы толыса бастайды бұл семіздік емес ол ісік
мхм денең ісіп токсиндер көбейіп кетеді де и сондықтан сондықтан тағы да айтамын жалпы адамның психикасы дұрыс болуы керек
эмоциялық жағдайымызды бақылап отырайық
рахмет деннің саулығы баға жетпес байлық
ол үшін алаңдаған орынды
әрине дұрыс бұл жолда қолданған шаралар денсаулыққа зиян келтірмегені маңызды
сіздермен бірге болған пендеміз ғой ток шоуы
аман сау болыңыздар